الحياة الجيدة هي تعيش بكرامة، تعيش وانت عندك أهم الأساسيات ديال الحياة وتعيش وعندك واحد العمل لي كتمارسو ولي كتبغيه، وهدي كلها شروط ديال الحياة الكريمة.